لو كنتَ مضطرًا للعيش دون كهرباء لمدة عام كامل، كيف كنت تعيش؟ لو عشت بدون كهرباء سنة، بأستخدم الشمع أو النار للإضاءة، والحطب للطبخ الموية بخزنها بجرار فخار، وأنظم وقتي مع شروق الشمس وغروبها للتسلية، بأقرأ وأقضي وقتي بالسوالف مع الناس وأتعود على البساطة